B'aje'laj kijantik sopa jo'mij kitz'ajti'ij p'ak <hesitation> ja' <hesitation> sopa ti la'ayti' kib'el kijanal ti tulakal ti kipaaloo' wa'ye' yanoo' <hesitation> etel waj.